Pudsunudsija om sääne massin, miä om pallist tsipakõnõ suurõmb ja sääl om üts toro, mink otsah om pürst. Ja sis, ku sa vaotat nupi pääle, tuu nakkas mürisemä tuu massin ja tõmmas kõik, nudsis kõik mu- mustusõ ja tolmu hindä sisse.